Kulia anivule yakufuli kule kufuliwa vitasa kuli kufulia yakumio iya inamna akufunguli <hesitation> kufuliwa vitasa usendi fungulo uchomeka piki pichi tasa uyo unyonga ngawa nyongi chita chiulika umwilia yamueleka. Namna yakuyul- yakuyula umuliya ango waku wakufulia akomeo usendi ufu ngawayalo kuyala nichite uyu- uyuyalala komeo ngawaya ni komeo uweki kufuli ngaweki kufuli kufungula usenda ifungulo uu uchomeka pi kufuli ngawa chomeka pi kufuli unyonga cha fungula ngawa fungula ufunguli ufungula komeo ngawa fungula komeo miliango ayoleka